Ai free time nanga ke nai, aumi kaka amasin tan i mangi nip parait. Evan tam buk eram momo pam owoi wan tan dam bible, omopong kakato oit tan kakatoi apan aki andam, amai dan a buai. Era sin tane ne, nimuan. Manin tan, sisiup pum danga sitan, danga sitan dakoboro kakanasin, asisin sisiu nanoa tan danga pum nimuan dain muakot muakot pan tusirai e. Maua rais sisuan, a nekeperau free time era evat ne purandan nanoa kana pum tam navera tanan tanei pura pum nimoa, apanda mararewa tara beio puran. Manan <noise> didan nangake nai, basiki tatai tanai buk tan ne bautap pauamit. Apam bep anaba pureian ama kakate bip tamana, sisiu rano tam mara mani uruain pepa urain ritip pun nima tuosi ake, pepa ritin ritin ritin omi rato wandanai deran tutu owara warorain oit. Eva nimpai purain giti awo, dem oinot era ran tauara wanat ainit awiri agari anan tan evan ne. Ostan didipan nimparaiet, didan airan dakanasin o matan apaup uasin, era wapita omain etip pandae. E ne, mani uruain tutu avere pan dain isop puaramit e teie. Omain dikirian deumat a pandan nivurai meraim diki tip paua mora andan avere kiriapia ramit ai, mumo osanum mo, osan umo. Eran biop amatioit nimpa oit manan nangakaim free time andan da, uraim manit paraiet te. Raigol dikin na kakanasin danai randam buk u det e tera mo kakanasin tan sisiop pum kakaisin damasi damasi era koporiot tan, manan ausi panda omain da punum bisi barait era pan neo ausi pan deuram koredoam anda purasi purasi ra, apandan bisi barait ne, a dan ne oit wangiam mara tan ne te ainim marerau wan. Tunai mone pam, manga nip pam, oriran nimun duangin daperukua. Duangin matatan ne uruain. Kinapam tan oit ai isuanda kain maroro tan avere pan rest okuam dan, austan nimpam aroit maroun.